पहिली दोनांनी कितले वचोन दवोरला ते बगा। दोगांच्या घरातल्यां किदे मेवटाले ते बगा। लग्नाचो वेळ येयसर दोघीं कितली जोडुंग शकतात ती बगा। सजावट, जोवण, बँड, फोटोग्राफर हेंचो एक बेस्टो खर्च काडा। आणि अशा तऱ्हेन तुमका लग्नाचो खर्च कायतलो आणि तितल्या पैशांनी लगीन बसोंग मेवटला।